<noise> Ina, au inakuna geku veavu ina kilana kopuna evakilakuo vovagi, vovagi kilana eva kilaa kua. Ka evea kila auna wa, nauku pamili geragekauna gekwarana, gimamu kalovana tii na paie niu pikapika. Kwalana waoma oi ponove maako ali wa, pamili pie ragekau oi pie aginiu. Pie agragimu, pie. agiagimu oi, pie kilagimu kala namara pakurai goi pie kilagimu. Vaa lualuana mae vaa kilakuo aona wa ore arawa kelepoluo ole, aurai ne tegama ria aurai ne ovealu aona, goaluna gove garawana magulimi ai gemi numai goaluna ne gimanu kalovana maki paene pue, tegama pie laka kwara. aria au kwaga ea pono venira pono, kala pia ani pie niu, au inaku gena veavu ina kilara wa. Au ani pie niu, au woovagi evea ripakuo, noo tikoni, pariva kala au irau irau voo vagi eva ripakuo. Ne va koikoina mave vakilakuo auna, puka kilana, au inaku gena kila puka. Epuka kilana paio api ugu kwania, au evakilakuo. Ia gena ina ina taemuna maparanai ia ene kila wa, noo au kwaua ekilagiwa aonai, ene kilagia pa noo ene koo, ene aonai ene ao agia ne, ne wanuga nuganai ia gena kila, puka kilanai aura. pukana, eau paene kilagira, ia gena ia kila Palaguna mo, inaina Palagunamo au inaku wa, puka kilaraimo einainana. Noo laani wovagi aonai noo gema gaalu aona aorai, gena veavu ina kilara wa, akamonagirana eva kilakuna, eau eau pono kala, aulimalima geve amaina veaina pio kala Oma pere loke ai aniani gonanauna lavilavi airana pio nanu pio ao veni, omi pere lokeai pogoro alu omi anoparai goaluna. Aulimalima pie veamai omina ai gogiarana vea vea pia lakaoa, ami au namara kia goaninana aura wa pio kala gi mamiri. Au inakuna evakilakuwai kilara, noo ene vaakilaku, olaka aonai arona. paene rigomu, melo geria au pono wo Kala gima apiri aria aniani pono nanu, arona paene verigomu, vearawai aurai pio maguli namana au inaku gena kila wa. Laani woo vagi aonai evaa kilakuna raka panave mia iwa aonai emurumumo paene pika pika nenaumu geriai. Oi muru pene pika pika omanai oi naumu pie kawa kawa,. au inakuna au evakilakuna kila wave aina. Naumu geriai murumu paene pikapika, manuale poveawala aurai, manuale nakana pona aua murumu paene pikapika, laani mapaarai pono inaina, pono inaina, pon o inaina naumu kia pono vaakavari, au inaku gena kila wa. Puka kilarai. pono va maguli, rupu aoneka kalara pie kalagi, rupu ai pie laka, Sandei Skul ai pie, laka geria ririwa kalara pie kalagi. Na oi avakilamuna era rupu magulinaimo, rupu magulina paaono vaagevoa, au evakilakuna, gemi aluao aurai. Palagunamo. kila paio ugamagi lekwalekwa kwalana walaani pene kwara aonai, oi e au, ia ai ripara, ia arigina wa. Aurai, rakaveaina, rakaveaina aonai wa. Pono vaiaaika gena kila kopunamo evakilakuna, pono vai auka. Hai raka pavemia iwa pono vai auka, naumu roara pono oleria, melo manuale roara pono ole ria epimu ai vea pia alu ariginai ariginai paono ugu ria, maaku ai rakaveaina wailakuai raka okalagi iwarana paiana giari. Au kamuna naumu, puka kilanai pono vaa magulira. palagura aorai pie maguli, pe pie vekamu aonai wa, maugamagi ilura, maao nekerai pieve mia. Ila makina waraka au gakilagirana aura makina pie vua vanagira pe ila naura geriai makina wa seim, kalakalana pie kalagia. Kwalana maguli aonai waveaina au inakuna evea ripakuo auna kauna wara